لان انا <hesitation> ان انا مكونش بضطر للنوم لان الأكل حاجاته كتير يعني متعته كتير وحاجاته متنوعه انما النوم متعه طبعا بس هي طعم واحد، انما <hesitation> الأكل مقدرش متقدرس تستغني عن الأكل فأنا افضل مكونش مضطر ان انا انام انما اكل عادي لان الاكل مقدرش استغني عنه.